<noise> nainy nyo to kakaii <noise> mam ferera to teis, ferera, ferera fiisen men of mes mangai, kakaa bus nato an sen na toboan naa mito na bus mito sa vio mamam vio fakap maman ana mam <noise> mam fokinai naa to mann tsue to, ain te vio of mamam a saa? Mam, mamam iny mam tovei a sikia tan pan iny bus, mam mangai kakai ana min moun katsian, min sa saf kain mangai na mam kat fa sevee toya mam bus to, bus ai vio te mamam mam bus mam fuit sa mam fuit, fuit fuit mes a pan tsumam nom er tagev <noise> mes nainy mam naa pis to, mam nai kat fa sevee pis to na toboan a tsoiny ana taboan a tsoiny sak to mamam fisen men na gopii. Mam kakaa bus nato ana sen na tsoiny tsue to. Fo mangai moun tuwiya fo guei moun kakaii, an fo guei tsoiny kakaii tuwiya kat kat fa seseve tsun varora. Mes nainy ana mam fokinai fuit tsun to sa mam naa atsuiny atsuiny famat tona kas tana tsokanei tuwi nan ana tsikanei tsue to min mangai tsuar fiisok, mes nainy nating kakaa rom numaa ana mam nating vegiau fokinai fiisok rom, mes nainy mam goros to ana tsokinai naa mito sa rangats iny mamam. Kai ror mangai moun an mangai tsoiny nating kat fasevee varoman ei? E tsinan nyo tsue to, u mangai moun te goros er, u mangai e tsiny kan goros er. Fokinai nainy ri natiny kat fa savee varonyo. A nyo na saa naa, an ana tsina vanyo tsue to, ainyi natiny kat kat fa sevee varori, finei tsun, ana ri natiny kat fa sosuar non ma nyi. Tu mes nainy, tsikanei tiya natiny ras varoma mam te ratsuu, mam te nai kakaa ratsuu. Pas rom tan niu ai te nai faken fatabin me mamaam numa sen nainy mam ferera to teis, tsuk kaut to teis an <hesitation> vainy marei, pua marei ruak to, mam nausing ton fokinai ka tsuman, fokinai ka mam te ferera iny teis sa mam fuit, fuit iny nai vurungan, mam nas bus to mam tsuntsun to teis naaman ma vurungan to vurungan sa mam vurungan, vurungan ana toboan tsue to sa te vurungan romi na mi ma naa bus yam tana fo numaa tsumi na nyo tsue to, am ma kat famo, a mam komainy vurungan kan rom ge, mam te komainy nat rom saf a ka te ruak non na, ge ainy te komainy maromam ma kakaa fi nei, sen nainy an na isen na mes naa bus mito sa tsue fii nei ami naa rom tana mes a fan tuwiya, mi naa rom mi te nai kakaa, mi te nai rukaut rom u mangai kakaii, mangai kakaii tuwiya te naa ror. Mi kan mas naa rom <noise> mam jias bus to tan puak, mam naato nato tana painy torr tiya, a sang roro sevan. Mam of to tan puak mam ferera to, ferera tan moyon, sa mam ferera, sisiuf naaman, jiak vavis tana fo nau, pas rom nyium mam te sisiuf na mam mam te tsu mam te ainy. Kaa bus nato, anaisen na mes taan mito tsoiny isen na mes tiya tsoiny mes iny tajiof, taan mito sainy rangats mamam ami me ri se te naa mee? Man tsue to, mam min muiny fatsuts tsumam. Ami tou saa, a mam a tou kat a piny kainy aniy tsumam nei, mam komainy ferera rom tan moyon. Sa mam naa mee ana tsoiny tsue to, rof non ferera yam mam ferera to tan moyon, fo guei tsoiny naa to, ri on ton fo painy koman tsumam, mam koma to. Nainy ainy mam fokinai naa bus mito numaa, tana pan mam te nasnas rom tsunia, mam sisiuf fakap, ana fatsuts fikoo to mamam ma naa to, gum busem tan moyon, mam fainy to fo painy gotan tsumam, risak to fo painy kainy ainy tsumam, an a fatsuts tsue to min mangai rof. Mi te nogon tsue mam ainy bus em, ferera fatabin, ainy fakat na ferera fatabin na sisiuf. Fatsuts te tsue to jias, jias. jias, jias tan puak mam jias fatabin to tan puak, mam naa bus mito fan, koma mirom naaman voiny sainy mamam nuaf ruk busem voiny sainy mama naaman, mam koma, koma, koma mee naaman. Tsina nyo nag bus en tan nanos. <noise> tsutsun nus en teis, sa nanos mamam mam koma. koma, puak fuit mam, sung bus fan, mam of to. Nyo govets to na keverok tsiau, <noise> govets to keverok tsiau, sa nyo tsue. Rof ovei nainy fokinai te naa, mes nainy, ra naa pis ror <noise> painy fats tsun, ra ma gumam faarof painy fats. Ra te naa fis uya nan. Ra naa ror, ra te naa ovei tana mes a painy toor tuwa jias, toor a rof. Tiya ra te kakaa tsun peto. Mes nainy na naa miro, ra naa ovei ror jias.